caabi yi sooy ubbi lock bi comme caabi bu nekka am na lock boppam la doo mun a jël beneen caabi nga ubbi lock bi loolu tubaab bi defaruñu ko noonu, caabi bu nekka dafa ànd ak lock bi. Lock bi dafa am bë-, caabi bi dafa am bëñ yoo xam ne noonu lay defar si biir lock bi. Soo defee beneen caabi nga dugal ko du ko mun a ubbi, caabi boobu rek moo ko mun a ubbi, comme bëñ yi rek ñoo mun a ànd, bëñ bu nekka dafa ànd ak lock bu mu war a, caabi bu nekka dafa am lock, lock bu mu war a dugg noonu la.